Achomsa chini hatai o pohor thuwui thangkhai puilano ang ani mobile ni torch no mswngnai. Tei lamao aste aste khai himnai tei buino bo ani logi o himrwnai. Kirimasingsa jaga rogo hinkhe ang borok tongma jagao thangnai. Phiaba afuru ang nogo wngkhai ani nog ni inverter no automatic mode o tonwui rwnai. Wngya khe ang ani mobile ni torch no mwswngnai. Inverter kwrwui khe mum ba chati no mwswngnai. Rechargeable bulb tongkhe abo no fwnabgkhai pohor thangma logi logi no. Amtwui khe ang saak no samolognai achomsa pohor thangkhai.